من أفظل ذكريات طفولتي واللي أحسها مرة مهمة، <hesitation> ذاك اليوم لما البنات في عيد ميلادي <hesitation> سوولي مفاجأة في الفصل وأنا ما كنت أعرف، بعدها كدة سوولي كيك وجابولي هدايا وسووا فكرة مرة حلوة، إنه جابوا <hesitation> زي علبة كتبت كل وحدة في الفصل ذكرى بيننا في ورقة وطبقتها وحطتها في ذي العلبة، فأنا أقرأ استرجعت كثير من الذكريات والص- وكنت مرة سعيدة صراحةً من ذي الفكرة.